Mi daroto mi heɗo, mi kafooɓe gite nden bo mi ƴamaɓe ƴamɗe. Mi hokkaɓe hibaruuji gam mi finndinaɓe mi jalnaɓe.